Io moa zao gny tena mampisy lanja gn' ila avy amign' apela satria amason' ny fianakavia aby eo gn' angala azy. Gn' anadahiny, i Abany amin' i Endriny, Dadatoany am Nenitoany aby. <noise>